عادةً، أقرأ حوالي عشرين كتاب في السنة. أحب أتنوع بين الروايات والكتب العلمية والتاريخية. خلال حياتي، أعتقد إني قرأت حوالي مئتين كتاب. القراءة بالنسبة لي هي وسيلة للاسترخاء والتعلم في نفس الوقت.